So a ummaake bimbi fuf a waawai wogga nyicce ma. Gaɗa a wati nebban ko wiyeete makilin e dow burushiyel ma. Sai fuɗɗa wogguki nyamo to naano. Nyamo to naano. Les e dow naa laaɓi sai ngata ndiyam e honduko maaɗa tufa.